ඉරිදා දවස ගැන කියද්දී නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට මතක් වෙන්නේ පල්ලිය. මොකද <hesitation> මට මතක ඇති වයසේ ඉදලම <hesitation> මමත් <hesitation> මගේ පවුලේ අයත් <hesitation> ඉරිදා දවසෙ උදේ වරුව <hesitation> අනිවාර්යෙන්ම ගෙව්වේ පල්ලියේ. අපේ පවුල විතරක් නෙමෙයි අපේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න හැමදෙනාම ඉරිදා දවසට පුරුද්දක් විදියට <hesitation> පල්ලියට යනවා. ඒ වගේම පල්ලියේ දේව මෙහෙයන් වලට සහභාගි වෙනවා. එතකොට මම <hesitation> පුංචි දරුවෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ පල්ලියට ගියා. ඒ වගේම පල්ලියෙන් පස්සෙ දහම් පාසලට සහභාගී වුණා. ඒ වගේම <hesitation> පල්ලියේ ගීතිකා කණ්ඩායමේ ගායනා කළා. අදටත් <hesitation> මම පල්ලියේ ගීතිකා <hesitation> ගීතිකා කණ්ඩායමේ සාමාජිකාවක් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම දහම් පාසලේ ගුරුවරියක් විදිහට ඉන්නවා. ඒ වගේම තරුණ සංගමයේ සාමාජිකාවක් විදිහට ඉන්නවා. ඒක නිසා <hesitation> ඉරිදා කියලා කියද්දිම <hesitation> මගේ <hesitation> මතකයට එන්නේ <hesitation> මේ පල්ලියත් එක්ක බැඳුණු <hesitation> ක්‍රියාකාරකම්. ඉතින් ඉරිදා දවස බොහෝ දෙනාට විවේක දවසක් වුනාට මං හිතනවා මගේ ජීවිතේ නම් මතක ඇති දවසක ඉඳන් ඉරිදා දවස <hesitation> බොහොම කාර්යබහුල දවසක්. මොකද <hesitation> පල්ලියේ <hesitation> වැඩකටයුතු බොහොමයකට මම සම්බන්ධ වෙලා හිටපු නිසා කියල. නමුත් ඒවා ඇත්තටම මගේ ජීවිතේට සුන්දර මතකයන් එකතු කරපු <hesitation> දවස් කියලා කියන්න පුළුවන්.